ابھی پبلک لوگاں کا اگر اوپینین، اوپینین جو بھی ہے، اگر میڈیا اسے چینج کرکو بتا رہی، دکھلا رہی تو یہ بہت غلط ہے، میرے حساب سے تو۔ جیسے کہ ہماری میڈیا کرنٹ ٹائم پہ خراب ہے۔ جیسا کہ ہماری میڈیا پہلے زمانے میں ہتی، جو نیوز ہتی خالی وہی بتا دیتے۔ لیکن ابھی ہماری میڈیا آئے تو ایک طرفداری کر رہے۔ ابھی جو گورنمنٹ ہے اور منسٹر، ان کو طرفداری کر رہے، ان پہ سپورٹ کر رہی۔ ان کے بارے میں جو بُرا آ رہا، باتاں نہیں دے رہی، تو اس سے ہمنا سب کچھ پتا چل نہیں رہتا۔ ان کے بارے میں کائیں کوں بُرا کام کر رہے، گورنمنٹ کیا کر رہی، ہمنا پتا نہیں چل رہا۔ ابھی ایسا ہے، گورنمنٹ کا تو میڈیا جو گھوما گھوما کے دکھلا رہی، دکھلا رہی۔ اس ایشو کو ختم کرنے واسطے میڈیا ایسا پبلک کا ایسا کر رہی کہ جو ایشو ہے، جیسے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ کا، میڈیا ایسا دکھلا رہی کہ ہاں یہ دھرم کے بھی جھگڑا ہو، دھرم کے بھی جھگڑا ہو۔ جو ضرورت نہیں، وہ اسے بڑا چڑھا کے دکھا رہے، تو یہ غلط ہے۔